Trek trekgu kaa, dudurokgu kaa, aguraagu kaa, fekifeki kaa, akilmbakgu kaa, akailmbak chigergukaa, bultubultugu kaa, katamangu kaa, kajaŋargu kaa, tiilamgu kaa, kuukuduudu kaa, kuukuaddooma kaa, alingu kaa, kuukuchaawiregu kaa, andudongu kaa, abeeridegu kaa, alawangu kaa, gulaarikgu kaa, tojomsilakgu kaa, turjekgu kaa, jikgu kaa, hamamgu kaa, adrakgu kaa, kucikgu kaa, kochomborgu kaa. Trek trekgu kaa, dudurokgu kaa, aguraagu kaa, fekifeki kaa, akilmbakgu kaa, akailmbak chigergukaa, bultubultugu kaa, katamangu kaa, kajaŋargu kaa, tiilamgu kaa, kuukuduudu kaa, kuukuaddooma kaa, alingu kaa, kuukuchaawiregu kaa, andudongu kaa, abeeridegu kaa, alawangu kaa, gulaarikgu kaa, tojomsilakgu kaa, turjekgu kaa, jikgu kaa, hamamgu kaa, adrakgu kaa, kucikgu kaa, kochomborgu kaa. Yowok ti kati tii taŋ kolii, wujaa beer sun kaa lell neyaandak tika ti kuchkucheenun ner kelleŋan ndiŋirin taŋtuunun raba wiri, tii langu kaa karik nokoy yak ti, tii jaa aŋaa niyek kan naa beer tir nu lel neyik wujaa n̰uu teneenu kaa joko komoloo tikati kaynu langu ndogurche taŋ tun raba wirkan kaa tii beedum kulak tiyoonu kaa barik tiyoonu faasa taŋnungu beer su lel teyika kaynu jaa mek ndrokiche wondogurchandaati kata tiigu faanan jaa karik yak beer tirka naatandak tiiguti ndogurche jaa rabi su, dabaa su n̰aak, kedemii dottdownu kaa too daŋsun n̰aak, too jaa n̰amuk kan kokor siŋge n̰aak wujaa kedemin naa toonu jaa n̰aa too kan wiret tu win̰i, karigu tii kaa kuchik nokoy ti.